o avril sian besin mɛna apo yan pine wian ni zerebe punui abe avril pian mɛ to a avril pian sian yan <hesitation> ba cretien na su ma ba silamɛra su yan muma we ani yan zo ato muwe le wa ha'iri wa ɲuso yesu crista <hesitation> humu maro venu <hesitation> leni tun wa o mu muyan ma nɛ to omuna avril pian besin mɛna apo han pine wian ni zereme punui